Izɔfi uwu bɔkɔ migyiwu mu iyilareyi mi soseyi gba aku emu le sekuwo ngu emu bɔkɔgɔma wu awu əɔmawule amu aku uwu bɔkɔ iyi izeyi bigyi dowu mo izeyi ma idowu mo tete ngu kwoze, emu əɔ mawu ba əawu əa shi kiya kyamata ubama ba miso ɔnenɛ-ɛ øɔ shikiya inde gba esheyi la kezu øɔzawu te kayi øa gece te agba kebo o-o øɔkpawu eyi emu agba kubo iyawu kamate emu agba kebo iyawu kamate emu bɔ øɔmawu awulde gba asama mɔguzɛ sɔkuwo ngu moizɔte emu ezeyi awu amu ataba asama mɔguze egyi be sheyimo, omoto nana omashi egyi ba kpalu moba arima kyamata ozu tayi eyese te eyese te kapi lasama uwuto amata omashi anyɔ ma, ekpo kporo menya erima kafi kala la sa ɔquze ma ishi emu mi myɔnyewu mate kwɔnyi kuyi mo tayi emu mata ba øawu izeyi bo bɔkɔ iyile øa ta emu mogba aku esheshi ishisɔkuwo ngu ɔnenɛ ikpaøama emu ele øɔtowu øɔyawu ma øaya kiya ngi bɔkɔ øɔ gyi te ka wo so emu umba de unbafo gbo tote emu azeyi mo le mo mekakami, Miyi lareyi yede bɔkɔ migaba le emu aze eyisoseyi sɔkuwo nga emu paiyiya ewo kiya ngi bɔkɔ oshi oɔ ngi uoɔ ada wu kiya ma ishiøɔ eggboibime emu ele gba wo kiyagyeletele aku. ozuumesheri uwuufo gbayiyɔmɔ ide gde gba emu uwufo uwubs uwu anyiba bɔ mi yifo inde gba ammbama-a ozu erekele mbalawu mo ama sɔkuwo ngu izeyiwu eyitu iyi umesheri eyitu iyi ozumaks ide gba aku ozuwako gba øa ŋɛne̱ mba umewu oagele anyu alaga udu ama aku umesheri arima mbala wu ayese wu ɔhɔ kyamataemu uwu bɔkɔ ewo kiya bo'kɔ ala udu le mo tayi øazɔte aku izeyi gba idawu indegba lbalaku izeyi wu mo iyitu iyi ozumakɔ mo eyitu eyi ozumakɔ mo eyitu eyi ozumak mo so emu mimyenye wu soseyi soku wo nga ɔneneumbami bɔkɔ miyi bɔkɔ oyawu kwo kwɔfi mukote sai de orami mi ma oramima mishi ibo kiya ngiri mo mukwoto kafi loso kudu ishibo mimyonye iyi emu kama kwonyi kuyi mo tayi